Kumbukumbu yakwa ya vanake niikumbukie. Icho sechiki vaayi niku vana vachiedwe niigare, vana vachigherwaho igare likahera igare lichinyo lichiendera. <hesitation> Kindothi nachiivange dreva kuredengenyi va mama, mama nile mnyonghe <hesitation> luate wakatilo phakekuphande mchaho kenyi, ateeh vachikha vandu vaka vakegho vachamba vachie na ivoo ateni umama akenaa mwisho aha neothigha misha kweli yechunguka. Vafu kyeobwana heghira mbeghe ndeghe ira kavu airplane. Luvaha fukeho bwag'a vuringa ingi fukire venyu kik- kuwa kidogo na io keghi maana vakieko vakiepho nyumba mnde utamaduni luakofo nyumbani mndu wafumbundua kichumbukha. Ndeghe we kira ire atempho nyumba mama are mchevukha. Foila agwenikhokho njoonyii, njoonyii, njoonyii, fukicha koko aure khavochaa akhaugherikwa thatha mimi moro nilighare iende muenjie moa aah bathi fukaininga iyo ghari njiendie moa, ghari njiendia moa nkaamini kuvana vana vachiendwe nindeghe mpaka nghageka, mpaka nkachelea hanyu haundike hakia vana vachienengwa urirwe mira vana kemushi nirechuva navakiburi.